Ley carpenter will hold ley nail and start to knack it with ley hammer but if ley ley nail go certain place in ley hole then he can move his hand and knack it for it to go inside good and hold a tight la ley easy way the.